Kua tovaregua oporopano vareta oiporu, oyeandu vaera, opaete mbaegui, kuako oyajɨa yave oeki vaera yandegui mbarajɨ, jaera oiporu kua opöröpöano va reta